Italia möpëtï tetaguasu jërakua yae va, kuape yaikuava jaeko kua tëtäpe oïme catolicoreta juvisa vaticano jei supeva, kuarupi jerakua yeye